والله اذا يعني واحد انه يكون حيوان بري ليوم واحد اعتقد راح اختار يا اما الزرافة يا اما الغزال لان حيل احبهم هيج احسهم يعني حيل هادئين وما عدهم اذى على احد ههه فعلى الاكثر اختار يا اما الغزالة يا اما الزرافة لان اثنينهم احبهم